Ko ɗoo woni firo laaɓtungo no Pacemaker rewirta ɓuuɓri ɓernde, Pacemaker ƴeewtotoo ɓuuɓri ɓernde e ti Nelda ɓuuɓri kuuraa to ɓernde